Akalei va kutsure bu bu kepnits iwe ta keknits ta vengis iaron bu <hesitation> mongomongos buanaman a <hesitation> simi munanges te a vegis sumros i i simber mi tiro simber angakei be tsak a vorvor a mi kalang ginga mongos ginga mongos malan wa ekem bu be angwei murare mi sinawei ginga mongos gi gna mongos malan ye bu be a bu tsingtsang iaron mi community bu tsingtsang iron mi community malan simi a lotu bu tsingtsang simi hausik tsingtsang simi sikul Angkolili be tsak mi kuloe mi langei kingko was kok git te tsana navere a akap malan timi timi ngengo a otowa kwistsure iron mi community saubi nappukur a bu tsingtsang sim sikul mi kulou gingkou sero tangas te mon sim skul mi kulou gingkou wais sure mi tsingtsang sim skul gingkou mo turon iron mi kes ba vik lu gita tsana ka vonotumtur si womdar gita tsang classroom gita tsang wana teacher e gita tsang hauskuk gingkou wais nge tsanga bu tsingtsang a te ran namaei mi tino simi mining te me rumpaken mi tino mi tino sim mining teme rumpaken a metere a palan bu kepnits gitsokulivo Imuran tsimtsang mining ta rumpaken lon mai gi rakot sim skul bu mai gi rakot sim skul gipot sinawei gitetikran mi wautau gitetlikran mi rit gitetlikran atepalanbu tsingtsang bu tsingtsang aron mi office bu sina kaintsing tsang bu namai gita tsan gite tsain butpon teacher gita tsoin mi busrakain mene getetlikran mi tsingtsang a sor pevin sim taim gita morngaei rakot i marar gisore influencim nge gi marar gi sar vokoit i bu korot i bu marar e gi marar buer ge musare mi sinawei a iau go pevin ne ian mi siadan malan an eter pengan sin e yem louer a ater murngaei sim university koni koni an sim ka sinaveit a voktian misina venvendon a vokouyi mi sa ye tatikran a nebere i aror kikita i arar kikit a enmon Nebusuara tsingtsang kouk tuni kouk ba re pla planlouk akap ambur mon me geit a avemusarei mi sinawei avemusurei mi enamon ate po avemusare mi bu tsingtsang ta baet bu development a arametsana a avemurare mi sua kain technology geta sun a bu kepnits palan ater mevamuter so gitakap veit na tur kari gite turvemurare misa misa a ian bu kepnits getate torngamu va yo eteranamei sengan va taranamei sengan va taranamei va get suan etergastlikran va sa eter usim vevin vassa eteran noven iron a okay oter votaran wa vu tsingtsang tsek tsek peko ateme ateme akap me akap me ngisngis te a oter votnge ye ba kovot Ive iwe ian tsingtsang tsok peko tekap ngesnges te ian mi community oter barr votete wan mi tsintsang tsok peko akap wait kelei te vemusare gitegite po a mi tsing tsang koukpeko e wait kalei te sen gita suk sinawaei mi tsingtsang koukpeko akap me buet kelei te wemuraei egaet kokouk gete mon. Aren me development bu tsing tsang tsok pekou m buet kelei te gite suon busnakain technology a vasangit ta tsa tsang pevin vassangit ta tsana misna korot pevin gitakap wait na tur koup suna enabu eterme tsana get geta watapot mi tino geta sun a o wais o wais rakot i pek bu kovot kawe ma o ovovot ne mi suada mi sua da tino <hesitation> Gitak abor ngou tu vangang ka i ngou a mumu kungko ian bu ginko pevin iwa ian mi ian bu nginingino vurvur ian lomen m snan mi ven ginko ngomi simbore ngia a mi tu vov kevin mi kou, mi tever mabasnakan evavan ginko ngani a mi tu vov kovin mi keu mi ven ginko ngani iour sim bor wa mi win masses gita ngai aur kepink tovor ginko pevin wa ginko tsok kan. nevere iab so anda deng deng malan an akap man to sone oter vok to bu kepnuts palan ate me at me tsanging got a nga gut kundia e gut kapinots bai nawaks git bat turan, git mergosma git bait deng deng vateme tusuramgit vere git me kundia 9kundar malan ne. Mi kou mi busnaei vuvia mon bu vin mases i get get vodon wo gita ngou tu an akap kalei etengas e git gita vodonwa eterngas werklakep eterngas market ngan etas kulakep a tuktuk ete market ngan iwa misaran tuktuk a mumu angku pere mi wante nevere ian mi ian mi wanten a bu mene git tsana iron kik sar ba borr tsana a so mi git git tsana wa ukep sove sure e gi kokouk tu rupanken mu ra market nevere ka borro. Ekapnabar nasemi lakep a mumu mi mitino se lakep a nges nges be tsak havare etalur etlaro misna mi kepnits etalavure mi biscuit etlavare mi flour eter vove mu mat a vono mumu gitanga gitanga kambut sure gita kakor sure geta vove sum town nevere etalaron mi biscuit eter vuvur siakot mi vatan vono o ian mu im romo eter asemkepmu eter ngan i ian mi ngininginou mi kepnits a vakeis mi kepnits a koknits sove ve ke nan a nevere mumu bu mai gingko songovei mai simi bu mata vono na mer ngan mi new ngan mi buo. Mi sei nevere esen ba bour e tsi ekeba new eter ba bor tsoko ba new we geta barr en new er sar nai makas madar lili mi kolou vore ge kouk giti sar bag e gi kokouk sar basket gikap amborr wais save nai tino vang get ta wais rakot siken rar may a en mitapapa en ka lakaton o ekesnsen o esewang bu matapapa ong ngo kokouk git te tsana malana iwas a srgi kokoukmu mi kovot a namaei lakep a get tendon va ian wa te tarr tuon aterkap suvulakep ian git ive ngan ngan tuon ngam etekap suolakopa. Man venvendon mi lakep a me tsang tsaxiti ian mi tino ta tuktuk ian mi tino ma taman ian mi tino even mo tuburggei gitakap vedon mi tuktuksen wa mi saran tuktuk mi tino kaki tino nu korot ma namaei gita temarkitnngan a palan bu kepnits ekapteleknan te a misai ta wat na mi suon misna aterveatna suen a misa ater waitna suon mi misna atemborr ngan misna ate wait na kerry ra palapalan wet a sor va ngan bu kepnits kokouk get te chana malan mu wa bu kepnets kokouk no vorotlakep simi tino sime rosaw na por lakep munagraste a ngesnges cos tsak ang pak pilam. Na nga vore palan bu kepnets geit tanga mon sim taun vere bu kepnets kokouk ate me mama vek a te me kelei bet tsak, et takap bor pere bu kong i kong i konos et te pere bu kong kong i kavieng et te pere bu kong kong i namatanai, et te pere bu kong kong i sember, et te pere bu kongkong i rivir. a ine bu kongkong gi ser vemusuri mi tino sim development. Ine bu kong kong gi ser suri mi lekep a palan mi tino nia na vekis bu kova to, bu highlands bu sepik nr gite man korot kakauk, ma bu mei kokouk gite kap ba bor mogog si ke gi sa korot vo kes. Bu mei kokauk gi te mon tsongaliva, mi kepinets ta leong git ta tlekran mi tino na suvon mi tuktuk na tlekekeran mi tuktuk e i a re mengos, sen va e ta kot vet tir, sen va et ta tlekeran tuktuk et ta tlekeran vouve. tlekeran rombatan mi tino simi tumbu geit et ta dengari e akapoit na kunderlala, ekapoit na mama palan, ke tino tangas vamusuri misana vekis ta bet ke ke tino tangas vamusuri ma o te pengan a palan bu kepnets bu mei gi kunder ngan a gi por vatsak te a gi. Tsok mama tsokor, et tangas suvan ian mi ian mi ian mi ba ti tlekeri tiangos tuk tuk et tangas telekeran tuktuk mi tino, et tangas telekeran tuktuk mi vevekais ne a bet, muna e kap nga oit na mon i sember a tanga vakoit sim phone, a muna a ngo pek pilang a mi tino na na vause mi nama mi tino vause mi nama ango ngesnges betbak. A ging usim ngan mi mama anga tere sim mene mene a teng sorke a teng samo gi teng usim ngan mi mama i aron mi papa mi leta samo gi teng usim ngan mi mama gi teng usim ngan mi nama i aron mi pepa mi leta samo gi teng usim ngan mi nama giteng ngan mi radio gi teng usim ngan mi radio gi teng usim ngan Mi telephone ne gi te nie usim ngan mi mobile ah i aron ne mi, i aron ne mi ne bu aret, mi tino tangas tuktuk et tangas tuktuk et tangas kot vet tir, et tangos tlekeran hekere vaute telekere vakale vesa e ta tino peven. Palan bu mene gi suvon an mi tino na deng tala bu mene gi suvon on mi tino na tino vamusir, sen va et ta tino ngan mi tino na deng tala, et ta tino ngan mi tino na deng vamusir, et ta suvon mi tino na ta na pua iau mi tino simi enmon ka i va et ta konon na na vakaka va i aron iaron mi sua da kominiti a eta pere palan bu mene gi kapoit na me suvan gite me nama polan Vokote vandisia, vakoit mi saran tuktuk mi tino e i mi kepnets oi mi tino akapoit na ore na vore, mi tino o kapoit na akpoit na oin morngan ah mi tino te voto ah mi tino sim ran ment ta mesei ol mi ar mi tino a te voto, sim ra ken tino ta ta mong go mi pire piren mi tino ate voto ah mi kepnets ta leong at tangas vemusuri tuktuk, et tangas kot vet tir ne palan bu mene gita tino can simi sim sim sana kotoenamo sim ragita morngai keno associate me ngan ni community gi kapoit na gi kapoit na baser pala palan kelei mei mi community. Git ta suvon mi tino ka ka leong. Git ta ngas suvon mi tino vengevengit git ta suvon mi tino matgot. sunan gi kap nga va e tino sim taun et morngei rakot sike korot et ngas vemusuri vasa gi tino peven vas gi tour pats peven, vasagi mogos peven ah mengos tangas vemusuri kem ba he hekerei simi tumbu a nga mogos en et ta ngas suvon mi tuktuk.